Ma kur flasjëm pë furrë, ka drëngojëm pë‘ çë furr jam e flasjëm, përç mënd jetë një furrë me dru, mënd jetë një furr elettricu, jan shumë tipi furri, nga njeri funcjonar diversamenti, nga furr ka vjershin e tij. <hesitation>